Udana ni tu sio modelna udana pa siwon man dana poo'po pa siwon man nitu sedap remean satu papakenta. yo ni tu <hesitation> u dana san tempo kami memang dei kampe nenaan u bimoli. udana pa anu kapa aplagi un kelapa sawit weni. san tempo kami un tou ami kam ben tempo waktu kami tare tumo kapa rinte pe, marengan kampe kerene tu'a nam banua, ni tu sapa kuan udana papaken umpadutuan ni tu udana pakasuun man pasiwon man. yo dana ti sapa kuan pakasuun ni tu um poo'po man tu winanuta nu wotu kaiten wo kaiten dei kampe mapake duanyai mapake mo um pagilingin ti, ni tu mema ma pake um kukuran yang pa anun man manual. no wo nitu satu mine muali mu satu tinekaitannu tu wemonge tu loyang wo tu pawean mang <hesitation> dout dout <hesitation> pasu peendon tu udana ni tu mondoi wotu kaitena wotu <hesitation> pe Peniwon niwon pengayo ngayoon wo akat tu <hesitation> kita sumiwo mo nitu wo akat tu mamuali dana. tan nitu kan sa- sa memealenge santang tu ni tu modutu en satu dutuun no wo tu pengayo ngayoon nun dea te toro tui yento nun nitu sa yento u udana ti maan nuremean karea un kure. wo tu melaung tadi tu satu memang pengayo ngayoon udana nitu memang sedap remean papaken karea umpa kanen